Karazana boan-kafe fantako ndraika <hesitation> raha aketo alongany anh kafe gasy a de robusta, de raha ivelany akagny anh le v- boan-kafe igny anh <hesitation> hohaninà gidro, de sy levogna ananjy raha igny anh de avoakany am'teny de igny avy akeo vao ansagnina <hesitation> de trotriana de igny no <hesitation> sarasara kokoa zany anh i sirony.